Ma ad ezempi ënt i ingredienti ün ënvece dë duvré ël süchèr ënt i dus, duvrese magari la mel, la mel al e ün ottimo dolcificante e a te sue proprietà e comuncue a va pa a va pa esi tan mal ecco, secund mi la mel a pudrìa esi ün ottimo sistema për avei ën po menu d'amer ënt i dus